قميص قطني قطن ga aweicha ter karjei en badta قطن ga doalja doal ekir eskacha jogeja tern badra norod engi badta kir مادة enkelak edir alina لكن en maleika الا الا shogolo en غير eska يعني taka taka kayo en غير eska esk erbairemo, يعني قميص ka kayo engalag en غير eska eka اجابة temo, يعني حاجة uoe ga algijeka tern esigokan او uoen erbirae esigokan adem fa jawbo لكن ta ta <hesitation> sedigmo taka alag uoe nan ne erbiraka